Ore kita mbuya tontolawa rie ise mamiho <hesitation> walene, te wi te ri puntoane te ondey mandilo apa to kanen ne ore ise namiho ete'e ondey ewene pihoane tampa to ihe ngunto, sene uti sema makompak <hesitation> kan des apa to maturasu tampa nete, tein ti kanen ne